L nə'ə shi maa mbagɨya shikɨn hiya nzan hɨkina shi hɨkin da'as ɓiyigu hɨkina nza'a tɨkin hoita ndama hɨkim mɨ mgbəə dɨ rapa mɨndəngəkin. Amma hii mɨ naha ɗəkən, ticha nji akii ka sə tsamanchi, ka ndənyi nahanchi tɨchi waa nji akii. Hɨchi nii monin shiye nə'ə kam mbagɨkina rapa mɨndən hwalhwal. Achi hɨkin mɨ nahau ko dɨma nji, sai hɨkina monə mɨndəə nə'ə mɨndənyi wi. ko ka ndɨɗa ha jii maa, a hɨkin mɨ nahau, sai hiya nahan hɨkin mɨ fuɗɗə boye biigu. Hɨkina kɨnadɨta kpa ka haa dzaa ndɨɗa sai ga lakitɨkinye. Achi dɨnoɗə ii maa hiya nahan hɨkina shi. Achi tɨkina tsamau, sai hiya nhan hikina dzəə ka hoyen ma hɨchi mɨ tsaman taɗa hii nji ndaɗuwagən. Amma ndɨɗangəkin shi nə'ə tsamangɨkin hii nji nda ɗuwagəkin, ndamu ndama dɨwuɗə, hɨkin mɨ mgbə'ə dɨ mɨ rəho'ə nda ɓarin. Amma achi hii a di wuyechi sai hiya nahan tii rapatɨkin hɨkina nza nda damuwa nda hii. Nda mu? Ndama tɨkin waa rəho'ə nda ɓari amma kɨl mɨndəngəkin nə'ə rəho'əkin ndan sai hiya nahan hɨkina shi a ɓiyigən.